चपाष्टिका म्हळयार खावपाखातीरा वापरपाचोय काडायो। चपाष्टिका हे उपेगा ऐशियाये जेवणाचें खासा करून प्रतिनिधीतव करपाका करून येता। तशेच सुशी वा हेरा पदार्थ खावपाची एत्सा दाखोवापाक तांचो उपेगा करून येता। जातुना चपाष्टिका जाय पडता। ते भायर तांचो उपेगा संभाळा वा अशिया खंडांत भोंवापाचे प्रतीक मून करून येता। तशेच लव लव आणी मनातल्यांव जेवापाचोपाष्टिका लव लव आणी मनातल्यांव जेवापाका प्रोत्साहन देता। जाका लागुना जेवणाचो आनाभव चड खोसी आणी दादोशी पानन जेवपाक शकता। तशेच कांतेया आणी सुरी वापरथ सोपिकांते। आणी सुरी हे वापरथ चड करुणा चपाष्टिका परास सोपी असता खासा करुणा चपाष्टिका वापरपाचो वकाल नशिलेया माणशक।